افضل أكون أكثر ذكاء، لأن الذكاء يعني أقدر أفهم الأمور بشكل أعمق وأحلل مشاكل بسهولة. الشهرة حلوة بس فيها ضغط وايد والناس تتابعك في كل شيء تسويه، أما الذكاء أقدر أستخدمه لا فيد نفسي وأفيد غيري. بالنهاية أعتقد الذكاء.